Ya'a kata kenro comida atundemi ndadai ndinde hi onré kundemi comida yetuu atundava, atuna uu chinro atuda nduu uu anuta na'a comida kuya'a yenroi.